<noise> Nki si ayɔ ji jili kɔwɔ dri kɔ̄ ka ni jijili vuva wɔ nlpi dibɔ lɛɛ ki <hesitation> kugbla wɔ jɔ kɔ̄ na nɛ dibɔ, mɛ nkɔ ba ta kɔ̄ mɛ na cisi lukpɛ rubɔ̄ lɛ mɛ bɛ kɔ̄ nacɛ kɔ̄ ba tsa jizusi cɔmblanɛ wa, jɔrisɛle kɛna mɛ na cɛnɛ wa kupɔ nwa kɔ̄ mingɛ bana ba kɔ̄ ba bɛ yaka mɛ ba kɔ̄ kupɔ̄ nɛ aza na yi brɔ ma, kupɔ̄ nɛ adinmalizaa alo azarɔ tuu isisa ma kɔ̄ iyɛne, ci nwula sɔɔ nyɛ ma adi ka itsi si nɛ a, mɛ gbii kina ce ki ba tsa yesu nɛ wa, icɛ ngbi kina nɛ kɛ na, kucɔ kɔ̄ ajɛ kin na nɛ, mayi kɔ̄ ana gwara asimɛ lɛɛ lɛɛ kin osi lavuva kɔ̄ azɔrɔ kucɔ minyɛ kɔ̄ nɛ, nyi kina nini kɛ kuba tsanɛ, nyi kina nini icɛ kɔ̄ a kpo kuba mani nɛ, nyi kina nini kutu ma azuzwa ka zɔrɔu yana lukpɛ rubɔ̄ nɛ, nyi ki adiipɛ kɔ̄ npɛ osi ka kutu kɔ̄ nka pɔɔ nco nyee nɛ kɛ kin mɛ na lukpɛ rubɔ nɛ ki bo ta kinɛ wo nasisilɛnɛ kin na nɛ. Nɔkɛ yurise lima na, jorisɛlɛ kɛ nɛ na mɛ na mɛ cɛ nɛ wa mbɛ kina mɛcɛnɛ mayi kina nacɛ si nko kucɔ kutuma ka zɔrɔ di minyuɛ nduniya nɛ, mayi kina cɛsi nko kucɔ ibɛ ka bɛ mɛ nɛ, mayi kina nini, aga ba kin ndi ndi ndi mɛrɛ lukpɛ asi, lukpɛ kusrukpɛ akasi, icɛnɛ nɛdi cɛ ki nga ki mɛdi tsene lukpɛ kusrukpɛ kɔ̄ mɛza tabani tulona nɛ nna kin na ni rkin da kuva munɔ icɛnɛ nɛ dicɛ kin ngaki osi azɔrɔ nyɛɛ kin alɛ yana ki la minyɛ na yɛrina munɔ nɛ kin na nina kɛnɛ ne di cɛ kin adi ayɛ kin nciwensi kpɔ̄ɔ̄ nɛ na <hesitation> gā ka jɛn kina nɛ kɛ nɛ na mayi kin na ni nayɛ kin cwensi kpɔɔ n ma, mayi kin napɛ osi rcɛ lkuba tsa ku mani ne, kina pɛ kugbizakɔ̄, kugb za kɔ̄ kɔ̄ ba yaka la kɔ̄ jɔsɛf arimatang azwe itsi kɔ̄ nɛ, kin napɛ itsi jɔsɛ nɛ kin osidiyɛ nza jɔsɛ nɛ niyɛ izɔrɔɔyi minyɛ mida nɛ gá ka jɛ mɛ kin na cɛ nɛ kina, kuma ina cɛnɛ nyi kin osi gwara asimɛ kin pɛ agaba kin inɔ du zɔrɔ rulwe kucɔ mɛ nɛ, do mi icɛnɛ nɛ adi adi ayɛ ā jɛmɛ nayɛ kin g` kin na ni cɛnɛ nɛnɛ. Nwaka ditsi nɛ nɔ zɔrɔ ka kɛnɛ nɛ domin icɛ ba yaka mɛ ki itsi si adicɛ ki aji kpɛ bɔ nanɛ, ninɔ jɔrisɛlɛ nɛ kin mɛ nanɛ icɛnɛ bakɔ̄ nwala kɔ̄ kaji kan nwala adi nza ni giniwa, wɔ pɔ ipɛrɛ ka di ji nɛ ma, wɔ pi pɛrɛ ka di nwala nɛ ma cɛ kutun ki nmaliza aciki ka munɔ nɛ ma, cɛ kutun kin osi azɔrɔ minyɛ kupɔ̄ɔ̄ nɛ ka diwa ipɛwa nɛ, minyɛ kupɔ̄ɔ̄ nɛ, kupɔ̄ɔ̄ zaa kukpoo risi nigeria la nɛ mamu, ba kɔ̄ adi tingigili <hesitation> lukpɛ nigeria nɛ state lo ma a kayo munɔ ma, ama kupɔ̄ɔ̄ nɛ adi kupɔɔ ibɛɛ wa minyɛ nɛ ba ra ba ni ba ma cɛyi ki badi la wa si nɛ nki nna li kupɔ̄ɔ̄ osi di wisa kɔ̄ kini nzaba midā kuma nkin nnali kukpɔɔ nɛ ā jɛ mɛ kin tabata ndɔ nyee kina likupɔ̄ɔ̄ wanene itsi si nɛ <hesitation> mɛ limunɔ bɔ manyi nɛ ku dɔ̄ pisɛ kɔ̄ na cɛ nɛ nɛ na. Kuma gā kajɛ̄ kɔ̄ na nɛ kɛ nɛ na, kɔ̄ mɛ na pɛsi ka kutun kin pɔ̄ɔ̄ nɛ ki mɛ na ningā kuba didrɔ kimɛ za ni na nɛ, kan gā kin kusrukpɛ di cɛnɛ ka di drɔ kɔ̄ kupɔ̄ɔ̄ nɛ ba gɔɔ tsɛ sɔ̄ a pɛlɛ nɛ na si mɛ kina nini nmaliiza ka di cɛnɛ nɛ nɛ, nyi kinna na zanmalɛ agiita kupɔ̄ɔ̄ nwanɛ ma aza nzaa, nza agiita la dɛɛ nɛ na ɔta kajɛ ribli wɔ kpɛlɛ ni, ka ba tsa sisa nɛ, ndi pisɛ kina ni nzaa kɔ̄ wa ngā kɔ ajɛ mɛ kɔ̄ na cɛnɛ nɛ ke na ni risi minyɛ kɔ̄ ba dicɛ nɛ nɛ nɛ, nnɔ ni nipɛnyi risin minyɛ kɔ̄ ba di cɛnɛ ngā kɔ̄ ā jɛn kɔ̄ na cɛnɛ nɛ kɛna npɛɛ kutɔ̄ si a zwe duniya kajɛlɛ kila zɔrɔ nɛ, nkisi gbit kiba yaka mɛ taki bɛ icɛ kɔ̄ ɔ̄ nanɛ, mɛ namɛ jɔrisɛlɛ icɛ kin bɛ kin na nɛ kɛ na nyi kɔ̄ na ni nagi bakin osi azɔrɔ yana minyɛ kɔ̄ nɛ osi gbii bɔ mɛ na mɛ cɛ nɛ nɛ